Ara bhoda eriri, ntar hitam idor bhoda eriri nta do ere ze ekubho eian ji ora bhano rotore sano bemene uziom ani habhana saratanatana bhevene vene berere mabhefumeto bhezem bha eriri bhenabhere bheriri bhenamere bha hekpa eto eririri orare bheven be bhefumeto bhenabhere ama bhe bhe bhenabhere bhahijanira bha bhekabhe ano baka bhana bheven abhutormanire bhoven gwe bhuru huntar hozep unzer bhohora bhohora bhohora bha hekpaeto so ja kpana kpan bhuto obhazi mahura bhuntar hozebho rukor asum egba egba sana tar obhazi bhero da mobga unvana bha huyah rotore bha eriri ntana se bha roso ntare ozama sara tarata bhe a rotor bheririre sogbora hiya obhazi maragba humor itamjire se bha roso bha hekpa fon a'odo ba kanan ozizia rotosere bharikpem saku bho agba zazizia oraa ono gworo humo ber ose bharoso bhoda bha huya aroto sererere Ora nyiyina oruma kum, gwen gwen ani gweoju oka ku bho onang bha ohora bha huyang a rotove, kpamkpam oku bha hijani bho, obhazi se okakubho ɛvaana se akubho ose bharoso. Mma anum ithine ja kubho nnang othạạ obhazi sa unvaana, se ase bhaa evi ọ nse bho nan nyeng bhevene vene ba na bhainhumo nsum hiso ara gwan oroma roma enya gwe okubho othum ojí-ajì othumanum sang nsi mkor re, obhazi evaana, don unwe sa okubha see, obhazi evaana onyi do evurere nte re ehumo eefi hithatuta tutu oba nta oro obhorọ. Año so obhoro, bharemon sankura ntebhem nre, obhazi so obhono nkura nang hekponkpọn a bhoven nyí bha don obhazi. Obhazi ohum thum bho vaana do. Bhanoo a bheven aibe kpam kpam nre bhathabho. Bhano a bheven aibe bhoven etoto habhanyeng hoyeng. Sa ozo ojaji nto orathaa thai othuma num bhevi se ekakubho ese bharoso.

Ozama, saa na she ruko egbee he egbee thaa baa ramạọ, nva bee nfi obhoizi bhizo, nta obhazi ho kpakpaa bee, maa bha bhekape anoo bha kubho bha nyeng rama ohumo obhazi hovanaa bee, bha bhe kabhe anọọ bha nyeng nta obhazi oronyi bee hotom obhazi hovana bee. Obhazi onọọ agwen guo sa hono bha rofem sa rokahakaha mee pio bhoven amene othaa that osoo nong kwe bhahibha owo nyi onoo gwe. Bhekpa onunwe aithemathema mani re, saa nta obhazi ho gbo tum tum bho, osoo kubo ogurong bee bha hisasa aibee, bha hibaba aibee, bho bee adon ọ, saa nta obhazi hogbo tem- tem bho no gwang bee. Bha rato rato anọọ ado bha ku bhevi, sạ kạkạ zizia, oyina yinu hisee sere yina, na fa- fa ramon aithere ara bee, ara bha tạrạtạ about bharoso ota ọ. Ozama anun ntarata that, izuma hofene bhimida, bha rehon avae ọdọ bharoso ta oso yubhara bho de toma bhe gba he gba, bhaekpa anọọ bha ku bha tun nta egbee re de gba ma bha nang bhoven aobee